पासता किनके लैसी ओकरा बाद कराह लैसी कराहके निमनसे धोलैसी ओकरा बाद करामे पानी राख दैसी तब जाके गैस बारके कराहके धिकेला चढादैसी पानी मे तनका नुन, तेल, आ पासता राख दैसी जखुनीला पासता उसिनाइस तखुनीला पियाज चिर लैसी लहसुन निखोर लैसी टमाटर काट लैसी जब पासता उसिना जैस त पासताके निकालके ठानडा पानीसे धोलैसी ओकरा बाद फेरू कराहके धिकेला गैसमे चाडा दैसी जब कराह धिक जैए त तेल आ मार्चा के फोर्न राखदैसी तब जाके पियाज आ लहसुन लगाके लारैसी लारैसी जब पियाज आ लहसुन लाल होजैएत उमे पासता राख दैसी पासता राखलाके बाद नुन, हरदी, जिरा धनियाँ आ मार्चा लगाके लारैसी ओकरा बाद पासता मसाला लगाके तनका देर लारैसी लारैसी जब मसाला आ पासता निमनसे भुजा जैए त गैस बन्द करदैसी।